شوف أسهل طريقة تلقم براد د أتاي، كدير الماء فشي بريق فوق العافية كتستنا واحد المدة ديال ربعة حتى لخمسة دقايق باش يغلي ديك الماء من بعد كدير فداك البريق أتاي والسكر وواحد الشوية كتزيد ليقامة (النعناع) وإذا بغيتي زيد اللويزة أو أي عشوب أخرى ومن بعد كتشد البريق وكتخليه يزيد يطبخ - يغلي مزيان وصافي كتطفي عليه وها البراد واجد.